Mwaka mpya ndikukunokwa sana kwasababu? unguru vivako vusisya kwasinisyo ulusana kuanza ikyakwanza. Kwanza ushukuru unguruve kwasabu ako- ameva- ameva kukyahu ukendiche mmambo amungusu sana; ikyakwanza, uvukile umwaka kamuve kama nani, uvuke umwaka uvike amavi- hama vini labda, kwasabu avangu usulila vana kula ukuvuka umwaka lakini navavukire kwanza sherehe imba sana kuwani yaani ni- ni- navukumwaka tsaiji ndikujitovela iesabu <noise> kumwaka uku hee! ndinavuu. Unguluvi vani nagire sana jonditereke pilau ntereka amali, ntereka swalisavana, vunonwi yaani isikwi iji jiva jahatari kwane. Yaani, isiku iji ndivona nasikira ing'ani jisike kyang'aning'ani ili, yaani di- nditove pambava navane vatengu ukushngana ukushangaa ukuta anene au sio nene maana isikukuu jamwaka mpya ndikunokwa sana sana sana sana kupita maelezo. Ila ndinokwa jinasike umwaka mpya, jondikwalika avandu vise vatereke kunyumba jindikwalika avanu vise varye vanywe, isikukuu jamaka- mwakampya kwanza ikibadi- jai- jamwana uvangu. Umwari wangu ifunga umwaka, kwahiyo ndilunganisye mwakampya, numwana ifunga umwka kwaio isinu syorosyoroso jundivomba, yaana yaani nguruvananga mihera. Ndipate ijamo ihera ijamwaka mpya jakuvombira isherehe ijo ndivomba isherehe imbaa yaani jane, janalasa mwemunu pakilungapa jondikwalika aka avana ukuma kun- dasalama! kunzombe ndaa kumakambako, kumbeya jondikwaluke avana uvolosu volosu volosu vise vasherekeivu ishere jamwaka mpya. Kwahiyo karibu ata wenyeji mwisake murye uwari nisoda, ibia, uvulanzi, ikomoni, uvugimbi syoni jusivika, uvapikipuli kitsake uvirya haya, uvinywa itsake uvaninyi isake mwivone imienda jundikava kivoni kuvoni voni voni voni vanikoni kwitsake karibu sana mwalimi. <noise>